طبعا افضل اني اقضي حياتي شعب كذا اكون شاب اقدر اسوي كل اللي انا ابيه, الشخص يكون في كامل صحته قواها العقليه القاده ان يعيش شبابه ,طبعا مرحله الشباب افضل شيء على سواء لا طفوله ولا شيء والشاعر يقول ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب الشباب افضل من الطفوله.